Karazana pataloa da miaro raha fampiasa azy koa zañy zakatsika. Joginy fisikiña mañano fañatanjahan-teña, da pataloa velondrirany kostara fisikiñana mandea miasa na amin'ny fotoaña mihaja. Da pataloha jiñy koa zañy findesy isan'andro mety ndesy miasa koa.